Mọna ịlta kụmnọ lang lang, nkị ịlẹn karup puwa, mọna ịl karup puwa, min pụd ɗịlọ ma awụr ɗọk, mịnị kwad pọ pụdụk ɗịl ga lalịịnọ yaam ịndọ n wargọ wị n kụsẹ, n lịin am n wargọ kụtu nsụndụ n sụrụn tọɗọ n wargọ tịktẹ lalịịnọ mịyẹm mọ waw pịdị maad wa, mịyẹm ta kwaịgị ɗọk a nẹẹ, mịyẹm da kwaikị rap anẹẹ, mịyẹm da kwagi kunun anee,, miyen da kwaigi sẹrịẹị anẹẹ mịyẹm da kwaigị puwa anẹẹ, mịyẹm da kwaigị payịndị wan makarantam kuɗe a nẹẹ, mọna kwad pọ yaaj tọdọm ɓạanụ, ntịkụd ta wa mọ ẹẹz tọdọi, ko nong ee manni yaan waw manno ma nyan wan po wuten mino amma yaag da pịm mọn mọndụngon wụtẹn jẹ, mọna kwadpo yaaj sạani mọ wawụ pịdị maad wawụ n yaan wan kọrọkno, mọ yaa pịndọng ịlẹ mọ kwad pọ wawụ mana sịịdụ wajen awur, kan ya awụr ɗọk, awụr rap, awụr kụmun, don wụɗ mano ngan tọm wadom na mịlo,̣ pịdị wụdẹyịm ankị n tọk tul wụtẹnị nga wụtẹn lasara sẹ tụlụm ịnọ ɗụman, amma kẹnọ lọsịn yaaj wụtẹni tamatama, ankị n kamgụm ta kaba wụtẹn wụdọ pọn yaagọ pị sama lasara wa yaan sabụd nọ, amma sabtungọ kẹno kị pịnẹị mọn nyaan sịdanọ, ɗamjẹ n mọdụk wụtẹm lasaraị na nẹẹ da mana mona kwad po ya wam ɓaanu mịn pọn gon ɗịl ta kwal pịdịm ɓaan ga lalịịnọ mọ na wa la tad wụtẹnị mọna waton mana nwatu pọnun watụ wa ɓa kọwụd lamana, lamanam ɓaan moṇdọ kowụ da kụmnọ na kọwyịmn ankị lamanaị ga nụnwa ne wadọm mọna watụ kọwaụɗẹ nyaan ɗịnɗịjị n ɓaran yaaj la sịịnọ, n yaa la ịtịɗa wan ɗaanu, mịnị kwad po yaaj nụm wụtẹn taị pip ma kaknu lalịiụnnọ wanawgụ mọ sịịdau pịdị maad wa, n wargo wụtẹnun mọna tịkte anambẹẹna, pịndọwụ ɓarau yaajị mụjẹ yaaj mannị, mụjẹ kị kwẹ am mụjẹ kị kụs wị, mụjẹ kị pụ wa a wam mọngị ya, mọna ịlẹ ta kụmnụ a laliiụnọ kenan tọm ɗọmi ka min ịlgọ tama don ingi sụdẹi ̣nam kar pindon ya tụndo, pidi meruk maad wa sẹn tụlụm mọya nyaan tụịkụd anambẹẹna wawu pon mọ sịịdu,̣ ka ɓịkol wam mon iwu yaajị nẹm ngaa pịm yaa, ka wam mọn kwadụk po yaajị nga pimo to nyaag nẹse npịm waya na sụ, a wam mọngị indem mọngị yaa a lalịịnẹị ɗam mẹmọ jẹm sịlịp wa kẹngon ịnọ pịndọn menau pịp mo wau kọrọk mọ ponụm n in lẹ n kọtụm yaaj nụm lawayị ta mana. Lọbị lọbịị mọna ya nẹsẹ pịdị yaajị, n ya nẹsẹ pịdị yaajị, nya nase pidi yaaji, pịndọng mọwa sịjọ pịdị maad wa n yaag la pọ n lịga anambẹẹna ma watụ sa pọ yaan wawụ a wam kana neeg ka nga tọm n ịl ta kụmnụ lanlang n warko ya waị taịjẹ, tọm nẹ ịnọm amma kọɗịm mọngan tọmnọ mọna ịl tọ kụmnọ kafin nẹẹn karup serei nkwaaɗụk yaaj wa pịp mịn yaan mẹnam ta manai nkubul po manna la manno kajak kajak nụm la kịisin no kim kong ko nang dọọnjị ɗam yaagon mẹmọjẹ tụlụm ɗụman keneṇgọn ɗam ko sam ɗikɗik nẹ ịnọm seṇ tụlụm a mẹmọ jẹ pịndong wau pịp pọnụm ɓadono yaaj waị a pọkị a pọkị a pọkị a pọkị ngi yaanụ pịndọng mọ watụ wẹẹnọ kị pịyẹ ka nam pọ kọbụw korok kobau ka po kobom yaan gi ɗịwụ mịn kọtụ yaaji. a wam mona ịlẹ ngị ya ta kụmnụ mọ ɗanyi mọna nẹẹga na pọdụk ɗịlọ ịnjẹ sịlịp <noise> mọ kwakọ, pọ mendawu pịp ịn wargọ pọ mana ịn apẹ. nwargọ ɗịlọ n pọdị n yịmbụn ambẹẹna, nwargọ ɗịlọ n pọdị nyịmbụn mịyem mọ kwanịn n wargọ ɗịlo npọdị n yịmbụn mịyẹm wawgụ kọrọk wargọ ɗịlọ n pọdị n yịmbụm nam mon ɗịjịn ịn kwaaɗuk yak sum, na nẹẹ ka waana ta mana ịki sọm ụk manno to ɗam mịnị ịl ta kụmnụ lanlang wadọm ankị im je sịlịp ɗam mịnị ịldụm ịlọm, ma ịlọw mo wawu pọn in pịgụd pẹndang, Mịn pọd ɗịlọ wam ɓaan mịn ɗe ya tare mịnị wa yaajị ga anambẹẹn pim pịbụm, mịni kwa pọ pọdụk ɗịle ma kwad po wawụ ma pọnụm nyaan tạp la ɓayị, nwargọ ɗịnọ n badụno yaaj wam po yajom mọnɗa yaa ta sum sẹn tụlụm mọn losịn wam monɗa ịl ta kụmno n ya, amma kị ịd yaajị mọya yaad sịlịp nan nẹẹjị lalịịnmụ nga mịyẹm am gan tọm yaaj wa, ka kọɗịm ma kẹngọn man ga warọp, ma ya ta mana ma ịl langlang ma pịkụd lalịịngụ, ka ɗịma yaag ka lalịịịngnụm ma wargọ sẹrakụ ma pọd ɗịlọ ma yịm ịku kan mank wak kọrọk, ma gaa pẹm anangịmụ minim wam korok se m pẹm kaị wam ɗasa, am mo pọ mana m pẹm kaị wam ɗasa am da kọrọk m pẹm pọdmụ, a pọ pịdọ mpem pod mu a po awẹ, ma yaa ma wakụ, ɗam ka ma wụtẹn lasara ma pọd ɗịlọ ma ga anangịmụ mịnị wam pịdị wụtẹn lasara wọk mụ mịnị warẹ mịnị wa ɗị ta manam sananyẹ am mịn kaljịn mịn ɗodok ̣ɗọdok mịn pọk ɗọgọm ko non an pọnị, wọk mụ tọp sam ɗasa kọngụm sẹbom ɗasa kọngụm, yaaj wam ɗasa kangụm, wọk mụ mịr kịmụ a pọ lalịịnmụ ɗaanụ kọɗị ya, anangịmụ mịr tuum kịmụ mịn wata mụn, mịnị watụ wụtẹn mụ wa yaajọ kajak kajak, mẹrug mụ ma yaajọ kọng wutẹnụm mịnị ya da kụmnụ pịp ka mịn tọk tụl yaajị ka sụm anangịmụ anangimu wa won kọng kị, wam mịnị tọp tụlẹ ka sụm yamba yamba wa wọp kọng kị. amma kamịn ịlgo mịn tọp tụl yaaj wa ka man pọ wọgkịmọ, mịnị wa kwaɗenga pọk- po wọgkmụị yaaj wam ma tọk kaa ma lọ ịk ma kwaɗẹnga sịlịpị, mạa tạan ɗịkɗịgịm. Akị sụm ụkmụ nan nẹẹjị nga la lịịno mo ya wụla ma wa ɗịkụ ta mangụ, wam ma wa yaajị ma par anangịmụ tọbo,̣ wam ma yaaji ma par anangimu tọbọ kanan ta kụmno ma par anangịmụ, ma si̱d ta pụda ma par anangịmụ, ta wịnị ma par anangịmụ, mẹrẹkụ wa yaajọn kajakkajak ko nang wa yaajon kajak kajak yamb wok mu yaaj wụtẹn la kumno an kọng tụlụn mọn nẹẹngeon aga, an kọng wụtẹn la kụmno ap sẹ ịkọ ụtak ọkọm mọnga adị, mọkka pod ɗịl ta kụmnọ, ka gaa pẹm anangịmụ ka yaa nang, anangịmụ ụtak akom mọ ka adị kak pọdụk ɗịlọ yamba wa up kiloko kạa kak poduk ɗilo kak ɗọon pendan yamba wa up kiloko ụkụm da sam ɓalji neengon kaa waije wa yaji minim wa yaaji yị anki wa yaji yiɓokun sannang yiɓokun saananyi a wa mok pargo ta kumnọ. <noise>